Izy koa zen̈y boaka mihin̈a karà in̈y, nin̈à rano tsotra fo no tiako giahana. <hesitation> fôtony rano tsotra in̈y zen̈y <hesitation> ten̈a mba mampadio hain'ny ten̈a. Mandeha amy lio an̈y izy, avô koa mba man̈ampy amy fandevonan-kanina zen̈y ran̈o tsotra. Fa koa baka rano gazezy àby in̈y tsy de tsara kà izy in̈y kà igiahana matetiky.